Nkonosetzäkpa't abanero, tzutznyiwi. tzyuy tzutznyiwi, y este jitotolteco y este tzutznyiwi nkut'patä cebollitaji'k bien partidito cebollitaji'k y caldo'ojmä tzyi'pa sabor.